Paumai alo afai, emu aguagu velo age pamia, age palagainio, amo ageilikae. Mamu maunina alogai <hesitation> loague amui, fo fokapai, samaga aloagu velo aloagu. Moni fefua maganinagai, kai kapaina, moni eka puo, gaina amui lakapai puo, gaina amui, ei ei gainai amui <hesitation> aloisai, egaina amui lokapaveloi puo, alomu agegama aloagu. Ke moni <hesitation> aloafia <hesitation> age apala moni alofia, ifomu a, kapa apalai alokapai samaga, moni alelao, agefua. Age fua samaga, alo aloulalu, aloulalu, <hesitation> moni lai puo, pau kapaina ani'i, mokapai alomaga, afaekaina. Ke moni eka alogai ga, ea ipapa alopolaga puo, pau moni efua sama, pau ea mopapa aloma afaekaina. Moni eka alogai gaina amui veloi fakapai. Moni eka ga, foama velo safa foafa foania, foama velo foafa, foania. Amo foama velo foafa fekeania, gakoa fagu. Ke moni eka kai, oi foloapa fololau, fololaoaina, moni fopapinauga, emu ma, otsipela, mulamula ma, kapai alo afai'i, emu aloima, foama velo aloafa, ake ania, akeagu, gaina <hesitation> amai fakapai. Fakapai aguagu velo femia. Ke moni ega apala ga, agao <hesitation> lai, agao alaisa, gome moni aga apala ga, moni mao emuai ageka, alouegekae, kapa apalai aloiai alokoko <hesitation> papiau mao moni ei eka gamo, kenafau kelao, kemai. Gaina amui kekapai, <hesitation> mo keaina'au. <hesitation> olagai keanina, gaina amui kekapai, elao moni efua sama, gaina meauga safa keisai, gaina meaui emue, ei aguagua einokaa alogaina. Gapuo moni kapa velo, moni aisa, moni velo ae kapulaisa, moni velo akapaisa, moni velo aisa sama, fa kapa veloi, fakapai. Aguagu velo amui fekapai, gakoa fapagu velo, gaina mo lai kai, kina agao ga agapao. Agapao puo moni eka aloigai aga, laifania koa iopoga, ea veloi, kapa fakapai, fakapai a'aguagu feilikae. Ke amafia kapa apalai ama kapai agaoma, muni agaulalu. Gome pau, namo'o ai, aloiai ague aga, kapa agao <hesitation> agafia agamai, <hesitation> kapa veloi, akapai, ama'afai aguagu apavelo afaekaina. Moni mo, moni mao emuai ageka, gaina amui, omo aguagu alopavelo, moni mao emuai ageka <hesitation> afolo papinauga velo, apalagai alopapinauga samaga, kapa agao <hesitation> puaga agao velo afueka. Ke moni mao lokapulaisa, alopapinauga velo samaga, moni ga efua kai age maka ga ageka. <hesitation> alomu agegama. Gapuo moni fagagai aga, moni loisa, kapa veloi fokapai, gakoa moni gainaga, puaga piksaga feka, fegama. Kapa veloi fokapai. Foafai alogai agu velo opolai foafia, fua velo amui fokapai. Ke alo papinauga lilifunia, samaga, gaina puaia ao lai ke muniai, alo pikaisai alogaina, emu aguagu alogai. Gome moni aga, koa opoga, emai penia, fapapinauga velo.